<hesitation> א באנטש פון דעי חיות נוצן זייערע הערנען צו זיך קריגן <hesitation> צו מאכן זיכער אז קיינער זאל זיי נישט טשעפענען צו, זיי קענען אויכעט אפשארן די שניי <hesitation> זיי קענען <hesitation> ס'העלפט זיי אויכעט צו דע- בא- דער קערפער זאל זיך, <hesitation> זאל נישט זיין צו קאלט אדער צו הייס.